अगर नलकू खराब होगी तो टेकु ठीक कारन का सबसे बढ़िया तरीकाची तेमा कुछ कपडा बांध दिया फिर देखा जो कारपेंटर या फिर जो काम करणु वालुची तेकु बुला दिखा हाँ भाई क्या प्लेबड़ेमची सु बतोलु तुम्हे